أحب أشرب موية كثيرة <hesitation> من اثنين إلى ثلاثه لترات <hesitation> من الماء كل يوم <hesitation> اللي يعادل من ثمانيه لاثناشركوب أما الأسبوع يعني حوالي من اربعتاشر لواحد وعشرين لتر في الأسبوع اب-أنا بشرب الماء بكثرة لأني بهتم بصحتي جداً وأحاول أني أزيد الكمية خاصة في الأيام الحارة أو بعد التمارين